<hesitation> Igny ndraika itrongisany hanina ananjy na ohatra hoe misy biby hiady aminazy de trongisiny amin'iny koa satria mo ko raha igny karaha marangidrangitra zay ny mi, de andomany kakazo mafy be igny raha ohatra ka hoe misy raha tiany ho azo amin'ny kakazo igny ambony akagny.